A mpamafa tragno, gardien, <hesitation> jar- jardinier, a mpampianatra, direkteran'ny école a, a dokotera, infirmiera, pharmacien, <noise> <hesitation> inspecteur des impôts, <noise> a agent des impôts, a contrôleur des impôts, pôlisy, <noise> a pénitentiaire a, <noise> gendarme, miaramila, a informaticien, président république, minisitra. <noise>